اه أكتر حاجة رومانسية شفتها! كانت زوجين كبار في العمر اه ما زالوا يمشوا اه شادين في ايد بعضهم في الحديقة في كل صبح اه حسيت اه بالحب الحقيقي اللي مينغيرش مع الوجت.